देखो सा हुकम मना जापान री इतिहास कुछ तथित्य ध्यान आवा की। जापान में ऐशाई धर्मन री शुरुआत पंद्रह सौ उन्यांचास में हुवा है। आणा पुराना समय में जापानी लोगन ना यूरोपियन रा हथियार भोत चोका लगता हा।